¿Xiná run ra ni rdauën mal dadënú? Rchigá loónú xtadroën rzenyraba edaah, daënú mninyën rzenyën, rac´xuën, pur raniní zied loórate ni rdauën, queitynandíën xirá nyis gí xirá laní ríe-ríehra xan ra gyiagé re, chi zyietoorabaní nzaní, broóní chi rnieën zhichílaní, nizh rdauní, pero <hesitation> queit-queityru ziét´nediní za´ ra nutrientes ni-ni rquieny gyiedneraní za ni bdau ra záaën, ra xculën, telarubaní ni-ni rúubniraba ní bdauraba, nú tyiem nare nu rate buny rcazraba ibireraba-rcazraba ibireraba gyiziraba lo que es ní run-ní rubní buny latz´e, ní rubni buny rulizní, xi cwen, purzí rniruba logí ní zied rate nutrientes, rate, rculorabaní, queityru zedí boon queitru zedí xan´ní chi laraba buny zíéet´niní zied rgyiezhní carru, queit za daënú ni chun ré nugüel queity-queity rgyiezhdiën za run tu car.